<hesitation> <noise> Karazagna dite misy a: misy a dite atao aminà ravin-draha ohatra hoe karaha veromagnitra, ravim-boangy, ravinà kanelina, ravim-boafosy a; de <hesitation> mahasamy hafa ananjy a fofony a de tsirony.